بداخل العراق اكو ايي- بوابة بابل الي احس نفسي انو هي تعود لثقافتي و اثاري كوني عراقية و اشورية من العراق اي- هي احدى الأماكن الي اني اتمنى اني ازورها بالعراق.